א קען עפענער ארבעט אזוי, ס'איז דא אויך שארפע אייזענעס, מעסערלעך, מ'לייגט עס ארויף אויף די קען מ'מאכט עס צו זייער זייער שטארק. מ'דרייט די שטיקל פון אויבן מ'דרייט דאס שארפט זיך אריין די מעסערלעך אינעווייניג ס'דרייט זיך ארום, און ס'שניידט אויף די קען פון אינעווייניג.